E leñyol mbaawai, poti naftira e teknoloji, ɓeyda baawɗe jonngol maɓɓe, ngam teknoloji kam walaa ko ali, teknoloji kanjum eɗum yaada e ko dume, jonngol bo naa no daban e ngol bukati technology